Tomiɗon mari awa gotel mi defana himɓe joi nyamdu bo miɗon wari hoɓɓe himɓe joi ha awa gotel mi defai malori be takai, mi wadan katane ɗiɗi mi yowa malori haɗo mi yowa takai haɗomiɗon bo vod'ena sare mai. So miɗon defa takai miɗon defa malori ma. miwawan ha awa gotel mi timmina nyamdu himɓe joi nyamata kamin lokaci mai waɗa.